कुत्ता बिल्ली खरगोश अउ चिड़िया मन ल। पालतू जानवर बना के रख सकत हवे। लेकिन अगर तै जंगली जानवर मन ल पालतू बना के रखबे तो। तोके परेशानी हो सकत हवे काबर की ओमन खतरनाक होथे। अउ नुकसान पहुँचा सकत हवे। वैसे तो चिड़िया मन ल भी पिंजरा म नही रखना चाही।